ക്രിഥഗ്നതി। ക്രിഥഗ്നതി ഏ വോരേ ദന് ഇഥേ ഏന്കല്। ഓദന്ദ മന്സേത് അലോഛനേമ് അനുപനന്ദ ഏന്കല ന। മന്സേത് ബേതേ ബേതേ രിതിത അലോഛനേമ് അന്ത പര്പുന്। ബേതേ ബേതേ വിഛര അലോഛനേമ് അന്ത പര്പുന് ഏന്കല। ക്രിഥഗ്നതി അതി ജസ്യ ഥേഓരേഗു ഇപോദു പന്ദന്ദ। ഏന്കല ന അപ്പ അമ്മ ഏ ഇപോദു അപ്പ അമ്മ ഏന്കല। ഏഗു സുമര രിതിത ഇല്ല ഏതു മന്ലേ മുത്ത ബേതേ ബേതേ। രിതിത ഹേല്പു അന്ത മന്പേഇരു ബധുകവേഇരു ഏദ്ദ। സധിത കതുലേത നോവേവേഇരു ഏന്കല അപ്പല ഏന്കല। ന അപ്പ അമ്മ ഏഗു ഭൈന്കര ക്രിഥഗ്നതി ഭവ। അവതേ ഇപോദു അവേ രിതി ഏന്കല ന ഏരു ഏന്കല ഏഗു। ഉപകര മന്ത മന്പേഇരു ഏന്കല ഏഗു കശ്ത ഇപോന। ഏഗു ഏരു ഏന്കല ഏഗു ദുമ്ബു ബധുകതേ ഹേല്പു മന്പേഇരു। അകലേഗ മന്ത ഏന്കല ഭൈന്കര ക്രിഥഗ്നതി ഭവ। അതി ഇപോദു അവേ രിതി ഏന്കല ഏഗു വിധ്യ കല്സന। ഗുരുഗല അതി ഇപോദു തേഅഛേര്ന അകല അതി ഇപോദു। അകലേഗ മന്ത ഭൈന്കര ക്രിഥഗ്നതി ഭവ അതി। ഇപോദു ക്രിഥഗ്നതി പന്പന ഉന്ജി വിധ്യ ഏത। തോരിസപന ഉന്ജി രിതിത ഗൌരവ തോജ്പപന മന്ല। അകലേഗ ഐന തോജ്പപന മന്ല അകലേഗ ഗൌരവ തോജ്പപന।